<noise> Mtu pini nyofika sayidi umutu kulo la ningote hacia libi kio ana manso. Hama chuunga. <noise> Nyingi mbukweni. Mtu pini nyofika sayidi kulo la manso. <noise> Kuli muanga. Kuliiii wenu. Kuliii mso- misongwa. kuli bisongole. kuli mwanga kuli visongole, kuli ni- ni- ni nivenu niiiiii eh, <laughs> kuli mwanga, kuli bisongole, kuli ni msoongo.